Lootoo saasaa. niŋ i ye a je mandinkoolu ko a ye lootoo saasaa, puru a ye i laandi wo le maŋ feeyaa. i ka tara looriŋ ne i bi taa to, mee i maŋ kereyaa. lootoo saasaa mu wo le ti. mee niŋ i bulata lootoo saasaa nooma, ate lemu saasaa ti muŋ ye a loŋ ate foloota. aduŋ ate le fanaŋ mu saasaa ti muŋ ka labaŋ. Do ow, deenaanoo niŋ a be wuluu la, i bi naa la duniyaa kono, aniŋ lootoo saasaa le ka naa. maŋ a fo otoo ye moo muŋ tanponee siloo kaŋ, a xanta faa la walla a boyita santo a be faa la nmaŋ wo fo de, bari muŋ ye i laa laaraŋo to a saasaata fo saayiŋ i ňanta faa la le, aniŋ lootoo saasaa le ka faa ňoŋ ti. Parisiko feŋo doolu dunta, wolu maŋ ňaŋ na tu la, wolu ka bo le. hadamadiŋ baluuriŋo na lootoo saasaa, ate mu saasaa le ti muŋ ye a loŋ a kunmaayaata le ka bo. Kankaŋo, puseeroo muŋ bee ka duŋ ntelu kuŋo kono, lootoo saasaa niŋ a naata, a ka a tinna wo doolu ka bo. i se a fo noo a ka laawaasoo le ke. I maŋ a je niŋ a bota i la, i ka feexi. Lootoo saasaa, bari. a booroo. i be feŋo le domo la muŋ ye a loŋ ko a fatiyaata, suboo lemu woo, ňeo lemu woo, i ye kaanoo ki jee, i ye koo ki jee. i ye kumoo ki jee, aŋ. I, i ye kaanoo, ňeo lemu baŋ, suboo lemu baŋ. i ye a tabi jii kenseŋo kono. i ye kaanoo ki jee. i ye kumoo ki jee. feŋo muŋ ye a loŋ a fatiyaata parisiko niŋ i ye wo domo, i ye wo miŋ siritu i ye wo, wo jio i ye wo miŋ reki. wo ka jio ňiŋ suppandi naŋ ne. parisiko lootoo saasaa mu jio le ti. muŋ ye a loŋ a ka bo naŋ kowo kono. Iyoo saayiŋ a ka tariyaa le ka funti. Niŋ i ye wo domo reki. nuŋ be bonna, ňaa be fenke la, parisiko wolu mu feŋ ne ti munnu ňanta ka funti parisiko muŋ dunta. wo le ka wolu ňori naŋ puru a ye tariyaa, a ye baŋ i la. niŋ a bota tubaaboolu la booroo koo. nŋa ňinne fanaŋ loŋ, a booroo ti, haa. bari ate, aniŋ kirikiroo. i ka tara noo koridaa kiliŋ ne; parisiko kirikiroo. kirikiritoo i be dinbaa mala la, parisiko kirikitoo ka i jaa le. Niŋ kirikiroo ye moo maa, i ňanta i jaa la le; epii. ee muŋ ka lootoo saasaa jaara, kirikiritoo ka a itilisee noo fo a ye a fanaŋ jaara. Parisiko muŋ noŋ, kirikiritoo, a daa ka kuyaa le. Sumayaa le ka a muta. dinbaa ka sumayaa bondi noo a la le. Iyoo niŋ a ye wo kaani maa feŋolu fanaalu domo, a konoo kono ka kandi le. Wo ka sumaayaa talaa ate fanaŋ bala le, kirikiritoo, wo ka sumaayaa talaa a bala le. Lootoo saasaa ka yelema noo kirikiroo ti le. Sojoo, a ka taa fo a ye ke kirikiroo ti. Niŋ i ye a je mandinkoolu ko a ye kirikiroo, boŋ a ka jarijari le niŋ nenoo ye i muta baake. i ka, i ka fenkoo muŋ ke teŋ i ko a ye kirikiroo, a ka kiri. Bari lootoo saasaa, a ka kirikiroo saabu noo le. A ka taa le fo a ye ke. lootoo saasaa se i muta noo le, a maŋ i, a maŋ i kirikirindi, haa. Bari, i si, i buka kirikiri. lootoo saasaa fanaŋ maŋ i muta de. Kirikiritoo lootoo saasaa <laughs> ka wo muta le. Iyoo, wo to itelu mu feŋ ne ti, i la jaararaŋo, a mu kiliŋ ne ti nŋa miŋ loŋ jee.